تغليف الهدايا دا شيءممتع قوي النسبة لاي. انا هنجيب الهدية وهنحطها في بوكس او صندوق او علبي، علبة مخصصة للهدايي ونحط معاها فوم وهنحط معاها مثلا ورقة بميت جنيه او ميتين جنيه، وهنحط معاها شوكلاطة وممكن اتكون من افخم أنواع الشوكلاطات. وبالتالي هنغطيهاوهنجيب سوليفان وهنلف امعها الهدة اكويس، وحبذا لو كان احمر دليل عى الحب، وهنجيب شريط باليه او شريط ستان نربطها بيه وممكن نحط معاها كارت معايدة.